Aaaa ovakwetu mbutuhupa pamwe poo mbumavendjitjiwa tjimavenene okundjihandjaura komundu warwe nokuhina ngarera poo nokuhina kundjitira mavetja owami omundu omutaazu momwinyo ngunda ambiri omundu mutaazu nao noho mavendjitjiwa kutja owami o kona kutuna ondje komutjira okutja mavetja ondondo yandje youkozu nondondo yandje youndandi viteki otja tjimondjimunu motja owami ongozu ozo peresende esere posia uriri tuna ondje komutjira uriri mokahimwa kutja atatata pakaenda ongwe yo puma, posia ouwa uriri hina ngore uri mutu okokurisiwa ovandu ovakuendata ovandu ovahahu nomasa posia kavetjindi ongore uri. Mondjihungire ngamwa embo uri hina kukuhungira omambo mavi uri posia imbo utiti uvari mbumbekupe uriri mokanwinako tee posia uri ominite kaina kukapita andae imwe uriri poo mbari uririhandje mbekuhingirisa okutja owami omundu ngumbiri nao owami omutaazu momwinyo okwirira uriri posia owami otjindandi okwiririra mutu eemundu nguri ami omundu nguri nao.